Ino ho añao ahaiñy biby mba hiarovan-tena? <hesitation> Mañahiky orita sy tarongo io miaro taña iny da miova loko. Katsatsaky iñy ndreky da tiñapaky rambony rehefa izy mahita fahavalo. Mañahiky ny amboa zañy da mivovo avao, da ny saka avao da mandragotsy rehefa miaro teña.